Fomba fampiasagna aspiratera, anao koafa mampiasa azy igny asesinao avy amin'ny tondroka raiky mani izy mandeha amin'ny tondroka raiky manô avake mitraka amin'ny tondroka raiky manô fô. Ataonao misesy f'afa tsy alopadôvitra. Aminjegny izy voatrokan'i raha io poussière jiaby na fakofakon-draha jiaby agnaty tragnonao akao.